धर्म नहोइग्याबटी आफ्नो जीवन ज्यूनाकी लेखा समस्या हुन्छि, कस्या भुण्यापाछा धर्म भुण्या एक कसो चिज हो कि धर्मले मान्सलाइ एक ठाउँमा वाधन्छ । मान्सी अधार्मीक भया भुण्यापाछा गलत काम गद्दान, तवैकिलेखा धर्म मान्या मान्सु अनैतिक काम नाइ गद्दा, गलत काम नाइ गद्दा, औरप्रतिको माया सद्भाव एक प्रकारको रइ रन्छ, हुनत हमखाइ विभिन्न खालका धर्म छन्, क्रिस्टीयन छन, बौद्ध छन्, हिन्दु छन् तसाइ औरलै धर्म मान्या मान्सुत छन्, तबलै धर्म मान्या मान्स नैतिकवान हुन्छ, कसेरीकि धर्मले मान्सलाई एक अर्खासित कस्या व्यवहार गद्या तु बाटो धेकाइराखुन्छ ।